<hesitation> nyi <noise> na shwe yaa, ya'a ne shon mona, shinggir wanyi, ne sho shi zeke, ya en nyi ne mare <hesitation> na shir na anyi neh, yibe ba yiuweh ha zelemlanyigeh, shi nyaka, ne do gananu en breh en hane yawa yiu neh, mel gen wa, ne shaa Toro <hesitation> a haya, shinggire en nyi ne shinggir ne zer na a ha North eastern state, so, ya sowana babo gamna ya'a na a zeo ba de a Bauchi State har anabi ya an kwan enha Bauchi State, so nyi ni shwe yiuweh, shi na en nyi na dwa yiu na thowa tha zawara, bekembeba, yibeh ba yiu weh hagin saumawa bonyigeh, swe neba, ihoma me ba sureh naa haga bona shabshabga, be keme ya breh en nyi na lana, guba'a amma em do na en hana yinweh yiu deh, na ja hama ne yiu neh, ganano en ba sweh, na waba sheshemna hana yiuwe yiu n breh <noise> so nyi na ara tha thoma mamna. Yibeh ba yiuweh haga sauma haga shinggire eh, n korya'a yibeh nbe ba nye, kwabna, haga nab swamno yir geh, thureh me shwa n bo ma shwa yakale ne shon hamo a bo nyi de, to mo ma fa yasho thamawa kuma ka shwan thama n jibeh, n sarya enbi nyi n dwaya ennye, ne shimtha shibeh ba wan thoma sherihah ar shenwa wa bo hana we yibeh be bella yambo wane-wanena, bekembo ganano en har honnamna haga nab ziki bena yeowa bona thomerge, so yibeh bamna ndwaya annye, yibeh ba Toro, nyaka a yibeh be en breh ba be ka ha yakale, ke shon njimbu a kauheya hen nyi ni zib yakale ne bona, na shemtha nbreh bah, jaunda a zelemlan kwanle shibe ba arbe jarawa, shi beh ba arbo zulawa; To yibeh bamna na be ka shon jimbeh kuma na ara na shen-hanbo n hama wane-wane, ne ze ni wunweh yamno ne zeo banesho a Gombe, ya Gombe yeh ne sho a a Zem kalame. Kallame de, yaa nan mona enna shorna, nshingire enbeh ne sho shi ya en na shor na, ya yeh ba arbo Alagarno kuma yibeh be ba haye ne Bari-bari beh, shi ya bi be ba zera nabo, ka ha yakolen jimbeneh yaan kwan ba ar bo Doho, nyaka kabo Teraba, yib kwen ba bibeh en na shor bo nyineh, ne marei shi nah breh wato yibbe haga nab ziki na'a en ba arbo bemgana, kuma hage nab ziki na hamil eh geh, bana en na tho tha na hamil eh neh! nyena en benab thona, na yaki, na zwai zwai yaye ye a we ar zwayerya na ba nigge kumeleh thako, yibba bamna ba thabaga ba aran na amna ko kam da kallaga, en nyi na shor bo nyineh, nizi kaunhen monahan a bonyi, amma na enbi nya na en ne mara bonena, haga nab ziki na hamil eh geh, en be zwai yibeh be yanye, a be hona, haga nab zikige, korya en beh shibeh, shi bangawa ya en <hesitation> be na tho tha ba arbe Terabna, yiba bamna en bi yeki be shwa, a be laga na she-eh geh, to na'amna haga bo shenwenga, dukeh yiriye wuna zekeyana. To ma fa zwab bamna bashi nan har a gwala kumeh enba tho be ba shi naana, kuma yibbe ba ziki binab shwe yakale neyir benab nonen saha ne kwabbena, a dahaga bona da ga nyina tho thowala birkeh yibeh be ke shwen jimbe, ne shan breu we nyi na fea bonyinah bekem be na ne henker na'a kumeh ba be ka hanker na'a yakale ne bona, nbrebeh nyina ye nyakkam na, so ya en na thotha zeka ke ba arbo algarnona, ya en nyi na tho tha na shor, ne shor wane-wane na, nyino yib bamna ba su na'a na thowa tha hagan saumawa bo nyigeh yire ye haga na suna gana a swa zeke yan kwankega, bekembo naa amna en basu, n en ba wande farmuwa kwenyi ne ma, harbaumou da, shi kaunawa zi lnde ma yeowa ma yiu de tho ma lermenoma nye, bekem boba, han hamilthe nye, bekem boba, han hamilthe nye, yeki na wam nawo dungum a daki a zerwo de, ar mu shiyi nam yal wo naki Lingiri, kai na enbeh, yib bamna ba aragan yega, kuma na ka shenwa a yibeh bamna, bekembe ne sho nabo, ne zi kaunha yakale ne bo, be ba har matasaha na ke ziunin jimbeh bala na barahade nake kaba yakalenn jimbeh, na swe-eh nake swe yakalen jimbeh. To na ara na shenwa yibeh ba na haga kallaga, bekembo ba, bekem haga nab swamne kwabyega haga nab wamne kwabye nyu en geh, hagin korom thaha tha bona en bo be ninggiga na'ayeki geh, a'a me yeowa bona da, a yeo nana ziki nada, kai nyi <noise> ma en na hara yakale na bona, ne ziki na, nane tho halaun, kuma banyi ningga so yibeh bamna nyina do tha ba han shenwanye wane-wane, banda shenwa, yibbe be ba na fralo na, kuma yibbe bala yasho ne yibneh, wuneh yamna nduwaeh an bo ku shwakoba, <noise> nye na ku shwakel lega, beken be nyi karatheya, en ka shorn yibbe bamnena, me zera ma laga na yibi na <hesitation> en duweh anye na ha dounga, bekemboba, yibbeh bamna ba ara mo ma haga bilgehdeh, to mo ma yeke namie shiuwe yabo halaun, to nyi, na en bi ni thi ne dwa a yeowon hama, a a nyake ka a yibeh bamna, be ka shon bobena ni wune yamna, na saka ni sho shi zika, zika kamna ba arbo Dukul, lerkun be ba hayeneh, lerkun bamna. Boma shenwuwabo be zi-beb nyin boken n be na shinggir ne sho yakale ne bon kembo ba ha <hesitation> district wabo nkalewa, so shen habo be nyen nane en bo ba har yakalena, so ne no thamka a yasho ne yibe bamna, na mwara en nyi na thowa nyine, duke nyendi nyi ni ziundir ne, na fega saumawa zeke, haga zikake nyi ni shonyi be ne fe saumaha ye negeh, bekembe ba, ma har saumore majaga shwege, me shwaga zekeyage mato, bamajana a shor kwau, mwandertha the na thi ne dwa a shiya en na shor, thaura en na tho enbineh, <noise> nyeno n thowala na she-eh, na she-eh amna a hara mwandertha bona, a halau ya wumena, haga anaga, to nyi nani na mare na-na e shun jimbeh, ne marebna'a, zwab n biebeh beba yea a na moramil a makaranta, nyi ne henkerbena, n brebeh be ye, kuma na ara, be fe na en a dather thwa ba fana, a bah moker ke en bo ba hayakale de, be loge culture waboga, be loge <hesitation> n duweh anbo ga, be logo na mara en. A zo en zekerwa a denyinegeh to na ara tha na en yibbeh be ba nanggena, a banga hen wumuna, na'a a zawara, wune ma a ze ze sho shiya, ze ka ke na shonyi, ena thotha shi ya'a na, a arbo gafara galadima, ba hau zera na feka mwarakake wuneh ya en basur n sue kaunle en na, so ne sho yiuwe kuma na kale a en na fa bona boma Larkun beh, shenwabo, boke wa a ya jukul, shenwabo n kalewa, so en nyi netho, na tho tha, wato me ziuni gere, me laga na zekerwa na en hangi naba nyin ke an moga; Nyi ya tima zika, na shemtha haga anibi ber me ba fa re ba faga ra, <noise> ne shem tha hagan saumawa ya en nyi na har nega, aininin zeka kajem, me shweyin ma swege nagare maja ga naga, so bala name thona ma swegi na gare ma fage yer ma waraga, ma faga shina en hamaga, so nyine ya en shi ya'a en na shorna, na do, lallai na amna, ase zekerwa wibeh